Jiro io izen̈y midika hazavan̈a aminakà kôfa andra maïziky andra alin̈y na koa kôfa mandeha amy tan̈y tsy de mazavazava tsara izen̈y. Mitondra jiro e beka zey mba afaky mahita raha tsara raha jiàby.